जश हमू बेर एक किलो चिकन ए। आगे ते टेटुके चिकन के धोनो पीडीनो। ते कुकर दो टमाटर प्याज़ लशीं। ये कटिये ची ओडो। ते माचोई धनिया ली चोका लांडे।